راح أسوي مشاريع مع أصدقائي علشان نروح ونسوي رحلات <hesitation> أول يوم راح نروح للقلعة، علشان <hesitation> من زمان ما رحت وسمعت إن في مقاهي جميلة متواجدة هناك، ثاني يوم أروح ل-الحديقة الوطنية اللي افتتحوها جديد، وباقي الأيام أقضيها مع أهلي.